Yaari ng'oombe koo ni isiina isambe, koowire kire na njala lazima inonire aya ulufuma vii undii yandile kwana lakini kooihire chakurya ikatula tuu, ikatanga wohile chakurya na ikatuu.